Ya Allah am miɗo wawi bulam hasani, naa ngol waiwaini fuu mi wawi kuma so ni diyam hebboi ma e becce mu ɗum miɗo wawi noi to torro miɗo wawi noi ka dammi waɗi to torran